Mikarahakaraha fandrahoagna lojy ndreka tegna na voemba zany hoe zany a ampadivezigny rano de mandevy ny rano de alatsaka akagny lojy ôhatra hoe roa kapoka de izy amize ô mandevy miaraka de indraindray a araina kely le rano, arina kely le ranony taloha de izy amize ampagnotrahana miaraka amin'ny izy amize de ambela malemy mihintsy zey vo ato sôsy après.